Anseeňee danmaa nŋa wo le, nŋa wo le kanu. Haa. Bayiri baraajoo bi jee, epuwi anseeňee, niŋ i ye moo karanndi i ka i faŋ ne karanndi. I be moo karanndi la daa woo daa i fanaŋ ka londoo soto le. Haa, wo le ye a diiyaa nňe..